<hesitation> Ny aretigny matetiky fahita amin'ny posy ô, misy izao haromontana, ya tsy kivà fogna ma azon'ireny fô na- na posy koa mbô azon'ny haromontgna regny, dia avy akeo <hesitation> ino izy teo mo, kankana, zegny koa zao matetika satria posy regny monko tia homankomam-poagna e dia lasa be kankana zareo avy ake, mihintsagna- mihintsagny volovolo an'anjy e, mandohandoha izy e, managno karaha zay avy ake lagaly koa zegny matetiky mahazo posy.